איך גיי אריבער צו א פאר נעיבערס צו זאגן ווער איך בין און אז כ׳האב בין ניי און איך פרעג ווער ס׳וויל קומען וואקן מיט מיך ביינאכט אדער איך טרעף אנדערע וועגן וואו צו פרעגן וואו אזוי אונז קענען זיך באקענען און איך גיי צו פלעצער וואו מענטשּן דר- דרייען זיך, איך גיי שאפינג און איך זעץ מיך ארויס אין גאס צו זען אויב איינער קומט אריבער צו מיך און אויב איך קען מאכן נייע פרענדס.